Imɛ ipɛrɛ ishushɔ̄ mɛ, adɔ̄ karafe runɔ inyɛnɛ nkɔ̄ isa a bɛ sɔ karafe mizi isisa aa zɔrɔ bɔ kɔ̄ nri kɔ̄ ndzi kukpi ndzi kukpi kɔ̄ nzɔrɔ gá kɔ̄ a kamata kɔ̄ nzɔrɔ nɛ, ndrɔ kɔ̄ n nan nkpi a kutuma, isa ruwɔ̄ kɔ̄ a dɔ̄ isa kɔ̄ nán isɛ, nri kɔ̄ n kwa sa itrɔ isɛ kɔ̄ lan nala isɛ nɛ, kɔ̄ la ma lo nagá ɔsɔ̄ nkwalɛ kɔ̄ lan naswe kina ɔsɔ̄ agiitá. ɔsɔ̄ itrɔ a kutuma kɔ̄ lan na nakutuma munɔ nɛ, nkɔ̄ la za bɛ, la bɛ zɔrɔ agiitá isisa, tá ahgiitá isisa kɔ̄ la nala nɛ, la za bɛ nnwula, la na kutuma kɔ̄ a nrɔ la, lan na tá agiitá nnwula, inyɛnɛ la bɛ kɔ̄ la bɛ kɔ̄ la bɛ zɔrɔ agiitá tá kɔ̄ la drɔ, kɔ̄ la shishɔ, kɔ̄ lanala ayo plaa, mannyi, ivɔ̄, kɔ̄ lakpɛ cɛnɛ ipɛrɛ kɔ̄ la ri, nkɔ̄ ri ivɔ̄ karafe mizi, kɔ̄ la kpɛlɛ nala ma ivɔ̄ nɛ plaa, mannyi anwala kan sɛla kɔ̄ a li ribli kaiyi nkpulo kɔ̄ an jɛrɛ la kɔ̄ a dɔ̄ la rugɔ̄ ribli la ko kuma kɔ̄ a ma agalo dzidzi ma jɛ la lukpɛ ribli nɛ, ipɛrɛ kai la bɛ kɔ̄ la bɛ wuta itsi, kɔ̄ latá agiitá nɛ la zɔrɔ aduwa, kɔ̄ la shushɔ̄, kɔ̄ la nala ayo mannyi kɔ̄ isasɔ bɔ kɔ̄ la kpɛlɛ dzi cici, kuma la dzi plaa nɛ.